Tai morma sun aninii gaaf dursa hinbeeku amo amtan hinbekay, lilla beekay amtan, inama laftenanii woshulea fa lakisi lilla hinkaetenu mogu tan shulea iyo inama takka takka ka ofisia ujji midaas inama gugurda ofisi kampuni gugurda midas sun challaa kaetay amo inama birrin kaeno himbeku, hidaati himbeeku, hinkaetenu.